A valli am hedi kuje duddum mi yejjititta be ma. A goddo kirki, a wawi vallinde ha wakkati je handi, na seto goddo tori ma ba a vallata mo.